Aja guash este najaw color nat tiek que pues aja aliesh shimal natiek biem anat ca ti bien mas sego tialkiambat ñumbet pero pues nave para mirar mi salsa nasoc guacamole piran este makian natiek chupin miyak este mi mi cans mi aca no cuñe ajo pinchield navet parme canak mi taco metíana este anok barbacoa pues meawa nague navet miran makiera este natiek bien atotowand wash najaw este as najow color natiek pues gueashi mas pues poran pajinias piran chau asoja chaus piran este e miran meawand lo que aldon makiere as que y pues meawand nague shuguaye nave para parmatiaran makiavise y atotowand guishep meama not tiel este enticorrol por ejemplo pajaw meawand alok natield alok cubilshield alok pues anoj bajaw de que meawand nague shubuaye ñumbe shubuaye ñupans de que a veces anok este alok estresado ñuta mawua nokor majoy mashow tiera nok cubilshield mayak mi juold mashot y pues majaaw lo que dios aran y ñeiy mod e apoder lo que dios ajier por gushi cotsa ajan este wilshiel y gumi sold parmashot ana nok sino que meawua nañe gushicos parma nasoc oxigeno ague ambiold cada anok nopots a veces anok alok tield anok adal ti alcambiat y pues mapeitiel anok cuchish kiambaj maw majaw mashot ti ranok cubil shield pues anok hasta osh panok mi ñew najñe majaw mayan porque atme jawil meawuan lo que anok par ajier este tield tield lo mean tield lo mal y ayar ayar najñe pues de que anok majaw meawand nague.